Дар баҳрҳо моҳӣ, делфин, кит, ҳаштпо ва морҳои баҳрӣ зиндагӣ мекунанд. Ин ҷонварон гуногунанд ва ба муҳити об мутобиқ шудаанд. Бисёре аз онҳо барои инсон манфиатноканд ва ҳамчун ғизо истифода мешаванд. Зебоии дунёи зериобӣ диққати бисёр олимонро ҷалб мекунад.